Mu ne naka la <noise> picc di defaree taggam, picc moom <noise> ni muy defaree taggam moom fasoŋ fasoom la ak façon picc yu nekk. Picca yu dee naaw nii picca yi comme time mi dugub ni <noise> walla time mi ñax ñoom dañuy def si dugub bi xëy xocc génnee seen xobi dugub bi, génne ko <noise> su ñëwee di ko defar taggam di koy defar di koy defar di koy ràbb di koy ràbb di koy ràbb di koy ràbb ba mu ba mu nekk round ba mu ba mu niroog kum after mu bàyyi pa- pax bu ndax, pax bi pour moom <noise> moom kese su ñëwee dugg foofu <noise> bu duggee foofu nen fa, toj fa. Pit- pittax lu ñuy wax packet packet moom nu mu dee nu mu dee nen nu mu dee defaree taggam <noise> ay bant la, day ut banta dem <noise> ci kaw garab, garab bu am ay comme ñaari càq nii, moom foofu lay defaree banta mu defar bant bi ba mu baax moom tam mu nen fa, mu toj fa. Noonu lañuy defaree <noise> ay seen tagg yooyu, ñoom dañuy for ay bant yi ñu dajale, bant la daa de for. <noise> Am na yeneen moom si biir néeg bi la daa di nen sa kër nii soo amee kër foofu la daa di dugg nen foofu, uy ay bant rek ou walla dunq boole si boole boole seen dunq yi gaa yi nen foofu <noise> ñoom noonu la ñuy defaree seen tagga tamit. <noise>